Televeshini ichihira kathi kole kure umeme kenyi kure na tivii kwaasha iho kwaondoa nyaya iungashirwe hena tivii yafo kwaondoa Nyaya iya kwachomeka hena cable ukamiasha haya tivii yafo yarera kole kwie king amuthi kwaonganisha hena king amuthi kwaasha kwalolea kindo kwa shigha kana kole kuurefo kwa lolea hena michitho hena thidi kana flash kole kuure kwavika kolelea kana kwalolea kuyokuyo kwaonganisha hena thimu kole kiichi hena thimu kwaonganisha kwaasha ukamiasha kwalolea hena tivii yafo kindokwashigha.